أفضل إستزادة في الوجت يعني لإن الوجت هو الأغلى ما نملك، بجدر يعني ما يكون عندي وجت أكثر بجدر إني أستمتع باللحظات وأجضي وجتي يعني مع العائلة وصديجاتي، وأعمل بعد على إني أطور نفسي، إيماني يمكن يعني ي- يروح ويجي بس الوجت يعني إذا راح خلاص ما راح يرجع، فأفضل إني أعيش يعني حياتي بشكل كامل لحظة بلحظة.